ஒரு நீர் வடிகட்டியானது கண்ணி அல்லது சவ்வு போன்ற. ஒரு நுண்ணிய தடையின் மூலம் தண்ணீரை சுத்திகரிக்கிறது. இது பெரிய துகள்கள் மற்றும் வண்டல் மற்றும் குப்பைகள். போன்ற அசுத்தங்களைப் பிடிக்கிறது சுத்தமான நீர். மூலக்கூறுகளை மட்டுமே கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது. முக்கியமாக அசுத்தங்களை அகற்ற தண்ணீரை "வடிகட்டுகிறது.